<noise> Anjaira i, <noise> izay gn'asany voalohany. <noise> Fe <noise> mitovitovy <noise> amin'ny a a-asan'ny <noise> fisokira nify avao koa i laha izay gn'ampiasa azy. <noise> Afaky miditsy amin'ny <noise> agnelagnelan nify aby igny. <noise>